Okuchumba enkoko, <hesitation> nteka amaizi gange hakyoto, <hesitation> nendinda negachamuka, <hesitation> nentakahali enkoko yange. Mara ndeta amaizi, nasenseraenkoko, ntandika gipuchura ebyoya, <hesitation> akumalira ebyoya <hesitation> kumara kubimaraho byona, ngisara, ngisara ebifi byange byenkuba nenyenda hakumalira nenyogya esefuliya yange ngiteka hakyoto, nentekamu ahuto, nemara ntekamu enyama. Nentekamu ebirungo byange. Hakumalira, nentekamu amaizi, ne'kisura nengiha obwire nehya kurungi <hesitation> omukubi gwange guba guhoire. <hesitation>